والله أكبر حيوان قد شفته كان الفيل. و شفته بال zoo. <hesitation> ما هذا أكبر حيوان. هو أصلاً أكبر <hesitation> حيوانات موجودة عاليابسة. بتوقع بعد الحوت الأزرق <hesitation> ضخم جداً. <hesitation> لكن ما- ما قد شفته من- من قبل الصراحة. خلينا نحكي الفيل.